لو أنا <hesitation> حسوي حفلة وأتعرف على شخص، أقول له هلا شلونك؟ شنو قصتك مع هالمكان؟ وايد ناس يقولون لي إن حفلات مثل هذه ممتعة، و وايد وناسة، إيش رأيك أنت؟